Ko haalate e dawaaɗi taw woodaani wonde so rawandu ñaami huɗo tan firti ko sellaani. Malla rawaandu yiyata tan ko e niɓɓere ko ɓaawli malla ko rawni. Malla rawandu kadi hay so ko joomun waɗi duuɓi keewɗi keewɗi faaytataa joomun. Malla rawandu ina yiya jinneeji.